E na'am, no nder marefuji meɗen ɗe annduɗen. Marefu e lati annu kadin nyamdu muɗun fu e <hesitation> leɗɗe. Leɗɗe bi'eteɗe jorɗe ɗe bambuɗe e ɗon kan nyamata. Ndabo hannde gota nga annduɗen kanga wi'ete fandu e nga tawa nder dabbaji latiɗi kanko nefa ngokka fu nder leɗɗe ɗe min ciurata fant.